Dugub bi, dafa man a walla ñu kii ko eengere ko, undi ko, yàlla baaxal ko ñu undi ko si kër gi bojji, soq, wol ko, mooñ ko, toggu ko mu nekk cere. Nga dem rocci ji sa mbuum ñów togg ko moom itamit def sa jën toggu ko bam ñor balaaŋ koo lekk. Dama ko doon wuti, ñów jegal ko wal baxal ko bam ñor, xeeñtu ko, wol gerte boole kook moom dëbb ko. <noise> cere dafa gudd nag waaw cere dugub bi dan koo dem ci hàll bi ruuj, faru ko yàlla ji taw ñu bay ko. Yàlla barkeel ko. Waxtu góob jot ñu dem góobi indi ko si kër gi, ñu bojji, soq ko wol ko, mooñ ko, togg ko cere, defar dem huti mbuum rocci ji ko; moom it ñu toggu ko, def rëndëm gerte togg bam ñor lool laa mujja lekk ci.